नाय मय ना जानत हओं । कारको अग्गुक भागमे का–का होत हयं मय बक बारेमे पता ना हय । काहे कि मय अभय कार खरिदो फिर ना हओं । और मय कारके बारेमे कछु पढो फिर ना हओं । तहिमारे मय कार <hesitation> चलाओ फिर ना हओं तहिमारे बकबारेमे खासय कछु ना जान्त हओं ।